Taani on nüüd peris <h> äge maa, ta om Norra ja Rootsi naabri ja egä tä näist nüüd nii pall'o tõist sugudsemb ei olekiq, ma arva ta om peris sarnane.